¿Xiná icwuaën cuolory tïé yúh? Puz ná ryíá ah primer gízanyisá ni, izeca guxu izecaáni chi igwe zhí cuolory che laányni áh, tïé cuart' ni áh, tïé zalni áh tïé xi luguary gi, chi pz chediz pintur pintur' zíepé ra ni nán áh rumberani nu ni na pz ni rniruba de aceite, ni rniruba de agua, ni rniruba, laní ni áh puz nap'ni por cherani. Nú ni rní chezg'a tïé za tïé base te chi nini gún'gan <hesitation> mm- gítau lo rate ra ni, ra g'iëdy ra geu ni na tíex yúh.